O’ziga xos qadimiy shaharlariga ega bo’lgan davlat bo’lib, judayam ko’p yodgorliklarga ega. O’ziga xos bayramlari bilan, qahva madaniyati bilan ajralib turadigan davlat hisoblanadi.